Pues jue yë konaj myak awat'sayn tyam awat's myaj pësëmëp dunt's kuyukëp jadunt's myaj pikuwëditëp jadunt's myak awat'sëp awat'spë je tëjk tëkëkaw.